أشوف الحيوان اللي يمثلني هي الجطة, لانها حنونة ومستدلة بنفس الوجت, تحب تعيش براحتها, لكن بعد تحب تكون مع الناس, مثلها أنا, أحب أستمتع بوقتي لوحدي, لكن بعد أقدر أكون اجتماعي, وأقضي وقت مع اهلي وأصدجائي واضحك واسولف, كمان الجطة تحب اللعب وتكون مرحة, وهذا يصفني أنا بعد.